सामान्यतया साबुन को काम भनेको चाइ हमरा सरिर म रह्या किटाणु हरु, छाला मा बसेका किटाणु हरु लाइ चाइ मार्ने काम गरन्छ। अनि साबुन बिभिन्न प्रकार का हुनान, लूगा धुने साबुन, नुहाउने साबुन, भाडा धुने साबुन, यि बिभिन्न साबुन को काम गर्ने तरिका फरकफरक हुन्छ। जसो भाडा धुने साबुन ले भाडा म रहेको कालो दाग, डडेको भाग हरु सब निकालन्छ। लुगा धुने साबुन को काम भनेको लुगा मा लागेको दाग हरु फोहर किटाणू हरु सफा गर्दया उनिहरु लाइ मार्दया काम गरन्छ । तसोइ नुहाउने साबुन को काम भनेको चाइ हमरा सरिर माइ हात ले नमर्दया आखा ले नदेखिने ब्याक्टेरिया हुनान, किटाणू हरु हुनान तिनि लाइ चाइ जरै देखि मार्दया, सरिर माइ स्वोस्थता कायम गर्ने, रोग लाग्दु नदिने काम गरन्छ।